Ma taamu daawal oto, moo gën a gaaw tànk, te suma war a dem faas dox ak tànk, su ma hamee moto walla ma ham jakartaa mun nahaa dem ba ñów rombaat la si yoon bi, ta yokk na wàññi coono bu bëri si dox bi. Ndimbal daal. Moo tax ma tamu ko ci. Ni ma duggee moto, mun naa dem faas ba ñów fekkaat la doo xam fi ma dem, doo xam li ma doxihoon. Waaye tay su ma jëlee suma tànk bala maa hegg dina yàgg yàgg boo xam ne, diŋ si foog dara. Waaye tay dal, moto daal walla jakartaa moo hëpp sutura ndax moo gën a gaaw.